பண்டைய ரோமானிய நாகரிகத்தின் பிறப்பிடமாகவும் மையமாகவும் இத்தாலி இருந்தது. கிமு இல் ரோம் ஒரு ராஜ்யமாக நிறுவப்பட்டது மற்றும் கிமு 509 இல் குடியரசாக மாறியது. ரோமானிய குடியரசு இத்தாலியை ஒன்றிணைத்து இத்தாலிய மக்களின் கூட்டமைப்பை உருவாக்கியது மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பா, வட ஆபிரிக்கா மற்றும் அருகிலுள்ள கிழக்கு நாடுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. பண்டைய ரோமானிய நாகரிகத்தின் பிறப்பிடமாகவும் மையமாகவும் இத்தாலி இருந்தது. கிமு இல் ரோம் ஒரு ராஜ்யமாக நிறுவப்பட்டது மற்றும் கிமு இல் குடியரசாக மாறியது.